Pemerintah ona ge gahi tower bato, la ngone fo maku telpon me jaringan sira-sira ua se ngone sinyota pesan (sms) ngge na ena sinyota ma dedo, karana talpon ne se jaringan sema ua ge ngone fo maku telpon me aku ua se sinyoko yali oli fugo ena selo-selo.